<hesitation> Kutangu uti ne muna jisikia kaa ishinchia. Itangiweze kani kusababu. Inchia kuli kwenye liya shalaguti. Inchia kwenye wazali, weinu kutagua, unani. Kutangu jisikia uti kaa ishinchia. Inamana nga tu itatizo kulibina adamu. Nga tu ulibina adamu wewe, au ngule na matatizo. Kutangu saa mkutanzania hukishuku zambia. Nukutanzania kuwa shalawahomba jani. Mpapa wasaame luku zambia. Inchia kukuperi inchia kutangu jisikia. <noise> Manye afanya kazi ya nia kupela kuyasamia nayo kwenye. Yashalashamia ndani ya inchi. Yashalashamia mu inchi kwenye. Kutangu jisikia kupela washalawahombi tatizo. Nga wasaama wayu kuminchi inina. Aki ndizi kwanzi zile piti kwenye. Kani ya baba ya kulanga Asala fikitu. Na ya pusu luku mwaku alamata tizo. Achina ya pusu leiza. Kuna chini unuana inchia kutanzania yashalawahombisha. Badala badayi yalatutawala. Au badayi yalatuletela. Nane ya leta unuja ambazi mpaka <noise> watawala. Mkuchia Tanzania. Manu mawasana nanti truki unu diyalo leka. Ilazimi yangemu lumuluga luga. Kutangu zane umutanzania mtuku. Na mana luga luga nane ya kwiza kufundisha. Aya kumuhituku. Kwa oki ndizi na tuwanda wonga. Yani muhala saya rafiki. Chibutakwa ngini nangibanuta ya alona. Utuzijanu bishungu kwansinati chalo auwanja mana kazi zuwanja amizati nawene wankaziziwe wafika papo wakati mkaziziwe wativiwamkazizime kulamsini atua kazizi kuli mwanda kwaoo kimbizianu wala nakuwanda ungasalafi kunchitu ya Tanzania, a kawaida wene iserekali yangitochia pelula iyaa chila mtu aika nchi yakwe atizie utuka genge ya mani natawaliwa papo <noise> wasiwapi yani atechia pelula <noise> inatuanda umbe